Craru, velaquí una retahila güena de tol mundu, amus delas que me sonan enque no las aiga prevau toas, e... Si das en prevá-las toas es que eris genti viajaora dela güena: gaspachu, salmoreju, borscht, gulash, bullabessa, minestrone, caldu galegu, sopa wan-tan, sopa castillana, sopa d'aju, sopa de tomati o ramen. Tamién ten por cuenta que lo que en castillanu es crema nusotrus en estremeñu tamién l'izimus sopa.